<hesitation> Manahaka amiko zao laha zao mpanday pilôty magnome toky gny mpandehako satsia fa haiko le làla fa mahazatsy ahy. Mialohan'izay tsy maintsy miteny hoe tsika andalo am'toerana manao an'izao ka miangava antsika mba hamehy ceinture atsika fa hoe tsisy fiantsaikany zany le rivotsy mihetsiketsika am'le re- avion fa afaky fotoana kelikely zany de ho tampitsy io rivotsy mihetsiketsika io satsia lalà fa matetiky andalova le izy fa tsy ho natao mahataitsa antsika zany fa tsy hoe t- miangavy antsika mba tsy hikaike na hitomagny fa lalà fa mahazatsy itoy.